<hesitation> akoi ijue ka rharha akoi ijue si akoi ijue ya akoi ben nara a weyani rhu ijue yiriye ngha ka gom gee ka rharha eh umum ijue ya yiriye muki gomgee ka rharha ngha awu ijui <hesitation> ngha ba rhiso ijui rhere ko ngho shiwo nu ghweere ijui e dziba weya ghwera ngho rhiso ri ciki jue. ijui amenaki ngha wuweke numa gbishi ijui awuweya ba nyanghu ijue yɔɔ ngho me mesiwe ijui ngha ghweeng ubinkpi ngho ku beya ngha korhe ijui adzursu nangha aner gwara bɔɔ domin ijui yɔɔ rherhe ngho ba bbayi ijui re izi nangha ko raba ijui aziziya ra bangha ngho ba bayi ijui re a korhuwa ngho ubin kpo ri ya ijuiha re a de ki korungha E ijui awu jue yiriye awu werhu nergwar bin ku tsu rukpo mum for taiyi ijui dakum si dai memum laiyi ijui mum nganghu ijue jui di wuru nyaku ngho ku dzur werhangha tãiyi eh ijui ngho dei ku ijui yarhu ngho ghete e kũ jui zewɔ ghete ko ri ne ko bai yarhe nuteba de kũ ijui yarhu ngho yarhu ngho ghete gura ngha. ko ngho bai zi si ijui dei dɔbungho dɔbungho ba ngha gheta gura ngho ru si ba dzeu ngho rusi ba sisei eh ijui a dongha men fina jui ba a ongha men fina ijui dei ba sei guna ngho dagee kpe zu tsi vangise ku neke si a guwa imer asie somangha ngho da zewa mu ni gu mer amma ngha da dongha mena ngha sesa sei vangye ku nya ra mena ngho ku dzowe ngha boi akoi ijui yɔɔ ki dongee mebee de zingee ko bɔ za kpo boi rine Amma ben ijui yerye ku mesuwegee onghamen ai dongha men ai dongha men ngha. a sei a dzeu ngho tseku wangye ku dzewe ngha boi ngha yei boi ha re gha ngha boi ngha yei boi ha re gha ngha ba shuuta ngha za sisei ben bin ngho kuni korhe ngha na a na rhi ngho arherha vangyɔɔ nghana kpeto ra gu ngha wuri nyaku negwar ijui rhi dzidzerhe ijui awura amen anangha a netigwar abɔɔ koyi anergwar abɔɔ rhere bɔ ni gha dak abɔɔ bor ijui ngha ba nya ubin bewe ku baru ngho ijui aivi vosa rhengho ai vosa rhengho si neke ubin ku bewe ubakpo ru ngha. ki tabi nyam ijui yɔɔ utaiye ngha utaiye ngha iyorha ghwong iju ro ikpɛge gha boi kpɛgɛɛ gha boi ubin kutsu ngha weya ra amen kirke ngha ghween da cewa utaiya ngha asi kera utaiya ngha for gha boi aka ijiurɔɔ akpɛ̃ɛ̃ gya gangha taiya ngha asi dzeka gheta numa si dzeka ru ba i juirɔɔ zi sei ra gwi bã ngha Kari nu na gwiba ri sei dzeu sai nghaka dzeka ra wuya kamin iyui rɔɔ dorhi dzeka gagee derhi so abanji dze gheta re darha ba. men ba rhi men na nangha kiya ijui awu ijue yirye nghoba denɔ gee ngho gu ngho wuwɔ ri tenamen ubin kutsu ngho ku wewo nu wɛrɛ ku wewo rhu wɛrɛ rhu ya. ku wewo ru wɛrɛ wuriwi de stuko ngha itser ki tebi nyam jui yɔɔ bɔka tser ovur adzewe yei zu dzewe ri ya wɔɔrɔɔ ijui ha aziya za dzowuka nya jui yɔɔ rhire tatorho ngho gba na nangha kɔ ngho za nyenghaba na nangha kɔ ngha za nyenghaba ba tatorho utaiya na nangha ko ngha ghwengha da cewa taiya ngha wuru tatorho ha re nya jui yɔɔ ki nyanghi tatorhoha va ra nyingha kũ ba dzewe ru taiya ngha ri ya ijui yɔɔ rhire ngha kasa uveu tsi ru yangho ken na aveu a ghwengha werha ngho kisho a ghwengha tsen ngha bawu tser atsiya ri ya ijui re i dewa ngho gee were awu tser a tsiya ri ya A korha guse a soma ngho nya jui yɔɔ utsen ba ni itsi nya ka shɔɔng gu ngha sharangha nyi dzidzerhe ai shaata nyiha ubin ku tsu unerha awu tsen bor ben nerwi kawu ner yaha ijui ghweengha go a ghweengha gee were awu ner ya don men ba rhime ijui di wuri, ayaku ghwebi wɔɔ di wuri nyaku ghweebi wɔɔ eh a ghwengha itsũwũ ngho aghwengha ubin kpi ngho ku beyi aghwengha anang kirakɛ yaka mata ngho tsi ghwengha ijui yɔɔ ngho ba akoi ubin ku bewe kuni bara su ngho nya jui ro ki dziri bara su bo rhere bo dzowu kubi maimang gee akwai vang yɔɔ bi ba zerhe ko ngha arhi ha arhi soke kamin ngho teng ngh ghwengha basi za korungha Arhiha meka tarke ngho. kuma arhi ha ke ba tarke ngho nyangho ijui ha si guge ben. ki tabi nyam jui yɔɔ utaiya ngha akpe utaiya aka kpe ijure nyanghe sati nying akpe baru ya ngha za beya anangha ra fum a sisei sisei a ghwengha da cewa unerwi ngha ka bema ngha a shiya ru teba ashiya ka riga akpeya. koi jui yɔɔ mun ki ghwengha nyam ijuiha ijui yirye utaiya ngha ka kpe ijui re ka nyanghu ghwengha men atsu ra menakina ijuire kpe dzur satiya nying ra mana kpeya gangha. so men nyamen ijui a kore mi nyaku nor gwar. awu wɛrɛ wurwi ngha si gha dak ngho uwere uwuriw, nghasi neka bewe ibagenu ngho ubin kutsu umum nyanghi ijui ngha wu ijue ya yirye ki bema nan ijue yɔɔ bemi ijui nan ijue yɔɔ bin ku tsu ru kpo mum si ai gwãnu ijui itaimum ba ben a nan ki nya bo kani goshe jue jui kisi bemu Don di we gu bɔ gwãnu negwar ade titãi si gor gee tãi jui bewe si gor nimi bor ngho ba rhiso abin kirake ijui kani ki korhe ani korhe gee nigha wu negwar ni korhe ri nyaku negwar bina koma unegwa wuwi ngho ku sei guna unghwembi ana nying sie kurungha bor ijui nghaki korhangha ngho ake to men nyamen ugar ijui umum ki nyam gar ijui umum ki nyam ubin kpi iju kani korhe ijui mum irhere irhere ba zi ni tsi ni ya rhere ijui mum gee wu gbashe nerwi kaba yeba rudi Ngha wu gbashe nerwi ka some ya da cewa mun ki ba tsim o sebina na ba a deder ngha ka riga ghweenf ka gũ nũkũ ghweengha da cewa taiyam wi kaba tsingha nya kaba tong asha tong sha bɔr irhere akwai bɔɔ ba ni tsi ni ya gwembi na nying ngho ni tsi ni ya ngha nya ngho diku kweer uwhengha ma ta kpɛɛ iweya uwɔɔma asi bemngha nghota ba amma ijui rhere ijui yirye ki wura mena ka zei rhere ngho ba shiwo ru teba ijui ya gwenge gee ngho shiwo ru teba kuma si dɔbu nerwo adzeka igheta dzeu ngho ha se ngho ba